כ'זיץ מיר אזוי רואיג און געלאסן אויפן טיש. ברוך השם פאר די לעצטע זעכצן שעה וואס מיין בעל הבית האט נישט געזעצט און געבראקט אויף מיר. דורך אויס די טאג זעצט ער, און האקט ער, און בראקט ער צאם אויף מיר. פלוצלונג עפנט זיך די טיר און מיין בעל הבית וואקט אריין. ער זעצט זיך צו ער נעמט זיך זעצן. ער לייגט אריין די פעסווארד אויף מיך. פאר די נעקסטע ניין שעה האט ער געזעצט, געבראקט, און געזעצט. און ווען ער האט זיך גערעגט האט ער געהאקט אויף מיר. ס'איז זייער שווער צו זיין א קי בארד.